Au saran resep a sate manu. Cara tataon a bahan pake pa manu boema sanga lidik boema alat papangang no bumbu fufue basa son pau lidik neu pa so na dala neu hai kaak boema siap mamanak esa ho tao bumbu fague neu dalek ho tao pa sate manu lo dalek.